Ny karazagna zavamaneno tsofigna fantako a dia itony aby: sodina, dia farara, dia sax a, dia mélodie a, dia trômpetra, dia kipantsona, klarinety, dia thrombone, dia mamaragna anazy a tuba.